کله چې مچی د خطر احساس وکی، نو ژر نېښ ویی دا نېښ د مچیو دفاعي وسله ده. که څوک د مچیو ځالی ته نږدې سی، نو و به یی چیچی نېښ‌ یی زهري یی، او درد هم لري. خو مچۍ یواځې هغه وخت نېښ وهي چې مجبوره شي. دا کار‌ د ځان د دفاع لپاره کیی ښه به دایی چی د مچیو څخه لیری اوسو